<hesitation> raha agnano fermentation hanina zany, aleko ohatra zao hoe ronono, ronono zany rehefa ahotrika anao akao an de mety ahazo fromage anao après an'igny, mety ahazo <hesitation> yaourt koà, de ohatra koà hoe fary <hesitation> ahotrika anao ndreka koà fary de mahazo toaka anao avekeo na betsa.